Éste̱e̱, <hesitation> rí maxa ñajuun, ste̱e̱, inúu exe̱, e̱ste̱e̱, tsíꞌbu, <hesitation> jo̱boo, xndúdiin má rí maxa mangaa, e̱e̱e̱n, <hesitation> inúu exe̱ canela, nn e̱ste̱e̱, inúu e̱ste̱e̱. <hesitation>